Pinguoin ndraiky izy kôfa izy le te hafana re igny izy malôha hoditrinazy tegna matevigny be, aveke izy efa misy volovolony aveke amizegny famôrovôro fô zareo izy kôfa te hafanafana satria zare maro, aveke aminjegny zareo le maventy igny tsy sarotro hoanjareo ampafana ainjare.